Je'e refrijerador je'e wanëp ko'o mëdyëbë jextujpyë kadyujpyë oy je'e di'ib padakayn jadun yëdun ji'ib kyan madëp tyam jë'ëx tyam ji'im bëkyëp ji'ib kuwa'atawayn kuëda'ajpyë jedun we'en kya puch we'en kya matyë o ko'o bi'i tëch nyë najk dun muk ukambë pues oy du'u ji'ib kukëyëwayn y oy mjëktëm kuwë'atëwayn më je'e congeladorë jotyë në we'en je'e ji'in hielo kojyë jadun mich në jedun adyunayn tëch tëchkë.